no minkälaiset eväät ne varattiin sitten matkaan
no nehän oli tavalliset eväät vainen karjanviljaa ei siellä voinut pitää jos mennessä pikkuinen annos oli mutta se kun loppuu siellä että kun useita useita viikkoja on ei se ole muuta kuin kahvi vain siellä särpimenä ja sitten - on sitten keitetään onhan siinä se sitä siirappia käytetään paljon semmoisena että semmoinen velli keitetään - meidänkin ruukasimme joka ilta sen melkein keittää että sitä oli niin kuin jotakin semmoista notkeaa ruokaakin ja
leipää
leipähän se on siellä - ja sitten perunaa oli ja lihaa ja sitten sai - lihan kanssa keittää ja - ja - pottuja oli ja kauraryynejä ja semmoisia oli läskiä kanssa ja voita ja kaikkia mitä tarvitaan näin tavallisestihan sitä on varattava useaksikin viikoksi ainakin niin että niin saa siinä kuuden viikon eväs olla joka lähtee kevätreissulle
montako miestä siinä nyt oli
meillä on ollut aina - on joskus ollut neljäkin mutta kolme on ollut melkein aina vainen sehän jako menee - paremmin kun on kolme miestä niin sitä paremmin siinä niin kuin hyötyi vaan välistä oli neljä joitakin kertoja on ollut - semmoista se on ollut
no sitten kun saatiin eväät ja ampumavarat sitten varustettua niin miten se lähti se reissu liikkeelle
no hevosella hevosilla vietiin kaikki - tavallisesti oli kolmekin hevosta viemässä niitä tavaroita sinne kun sitä vietiin tuonne ulohtaalle se tuonne rovien semmoiseen tuohon se minä olen ollut Ulkoselän suussa useinkin kaikkien useimmat kerrat niin siihen rovan juureen sitten oli - se on tavallisesti että itäpohjoislaidalle rovaa sitten - perustetaan se - suojapaikka se se ei tuota on tuulen suojasija siinä että - pitkin merta se tulee tuuli joka särkee meret useinkin tai täältä lännestä ja luoteesta että sitä noin itäpohjoisellahan ne on maat aina tai niin kuin täällä Suomen puoli vastaamassa
minkälainen se vene oliko se erikoinen vene siinä jääreissussa
ei tavallinen ainakin minulla on ollut ja sitten se on ollut aivan tavallinen vene vain vene kaksikymmentäkuusijalkainen vene oli ja että semmoinen isonlainen vene ja sitten siinä joo
no oliko se vene rannassa silloin kun se varustettiin
joo rannassa se oli ja se on vainen oli justiin siellä kesällä jo tervattiin silloin että sitä ei enää voideltu millään lähtiessä miten sitä kun jään aikana viedään silloin kun heti kun suveamaan rupeaa jonkun verran
miltä rannalta te lähditte tästä
minä olen täältä länsirannalta olen lähtenyt aina samasta pyyntipaikasta jossa nytkin pyydämme
tuosta Marjaniemen
niin siitä Pajuperästä siitä minä olen lähtenyt aina
no vietiinkö sitä venettä hevosella
hevosella hevosella kahdet reet kahdelle reelle samoin kuin muutkin vehkeet kaikki jollassa oli ja sitten laitojen sisällä oli niitä eväitä ja muita toisessa kanssa ja kahdellakin hevosella se menee juuri kun on hyvä kulku semmoisen se oli se meno ja sitten kun oli pahoja - siellä häätyi potkia siellä edellä ajopuulla miehen ja katsella mistä sitä pääsee kulkemaan että se sinne jäljissä hevoset ajoi sitten että yksi oli siellä - kiertelemässä se
no sitä lähti miehet viemään sitä porukkaa
joo joo maalta miehet ja palasi takaisin sitten hevosilla kun ei siellä muuta sinne jäätiin sitten asumaan siellä on melko kun priimus on siellä teltassa niin siellä on melko lämmin olla silti kun siellä keittää keittonsa niin se lämpiää aamusellakin kun heti vaikka kahvin keittää niin se lämpiää että siellä hyvästi tarkenee vaikka se on siellä meren jos on ainakin kun vain sees ilma on niin se on kylmänen aina siellä jään seassa aivan se on laahinen jään päällä joka yö se on nyt jo se oli jo silloin kun minä olen ollut ensi kerran niin meillähän ei ollut niitäkään tervaksilla keitimme siellä semmoisen raudan - päällä niin se on paljon oli hankalampaa kun ei - sitten se laitoimme sen priimuksen se oli niin vanhanaikaista se ensi reissu että
no menikö se päivässä sitten sinne niin pitkälle kuin hevosilla vietiin
menihän se hyvästi eihän sitä sen edemmäs viedä että koskaan minä en ole tuota niin kaukana kuin minä olen ollut se päivähän se kului sillä reissulla illalla oltiin pois eihän se sen pitäen ollut muutamia peninkulmia - sittenhän se alettiin siellä pyyntihomma kun katseltiin ne minkälainen - oli ilma ruvettiin heti kun oli vain varsinkin sopiva merituulen puolet oli nehän ne oli suotuisia ilmoja että silloin silloinhan sitä jotakin toivoa oli siellä pohjoinenhan se on että se kuivaa kaiken ja on niin - se kuuluisa se ääni että eihän sitä tahdo päästä lähelle sillä - vyörillä ja sitten ei auringostakaan saa aurinko kun on sees ilma niin saa siihen se on suojapeiliksi sanotaan siinä vaatetta siinä ajopuun edessä on niin se siihen kun saa paisteen niin se näyttää kirkkaalta ja se ei hylje sitä niin kaipaa kun tuota sitä sieltä tulee sitten loppumatkassa sitä - se on vähän jännittävää että sitä pitää seurata sen hylkeen liikettä että se milloin se katsoo niin koettaa olla yhdessä kohden silloin ja ja silloin vähän niin kuin liikahtaa siinä se viimeiset - satakin metriä se on - vähäsen jännittävää kyllä jos vain sitä siihen asti pääsee sitten kun että pääsee kujille niin sitä pitää seurata että ei tohelosti elä eikä jalkojaan näytä eikä mitään sieltä liikauta niin se ei sitä sentään niin huomaa kun se painauttaa aina päänsä väliin sinne jäälle kun ja taas tarkastelee se kun kuulolle on kaikkein tarkin että kun vain se kuulee jotakin niin se menee suorastaan kuulolta pakoon vaikka ei - näkisikään se kun noin siihen puolentoistasadan metrin seutuun pääsee niin silloinhan sen sai ampua eipä sitä nyt paljon enemmäksi oikein - tarkkaan silmällä näe kun ei ollut kiikareita siihen aikaan eikä mitään semmoisia välineitä niin kuin niin kuin nykyään on pyssyn päällä jonkun sai aina kahdensadan metrinkin päähän häätyi ampua
no se aamulla se porukka sitten siitä veneeltä hajautui itsekuhunkin suuntaan
joo jokainen eri suunnalle että ei ollut päivällä toinen toisensa tiellä ollenkaan ja sitten tuli kun sai reissun tehdyksi niin pitkään ammuttiin siellä ja pyydettiin kun oli vyöri päivä että kun päivää piisasi ja kunkin ja oli viljaa vain että niin sitten illalla - evästä otettiin taskuun että siellä pärjäsi päivän siellä reissulla sitten sitä toisina päivinä kokoiltiin kun ei ollut semmoinen pyyntipäivä niitä saaliitaan sieltä semmoista se oli jalkajäissä se on ja - niin kauan oltiin siellä että meret rupesi liikkumaan kun oli sitten ne kun rupesi liikkumaan ja näytti että sitä pääsee liikkeelle niin sitten lähdettiin tuomaan saaliinsa pois ja eväitä taas vahvistelleen ja päästettiin - traanit nahoista irti ja pantiin ne suolaanpa me panimme melkein aina siksi aikaa kun lähdettiin sitä oli niitä vanhoja kalansuolavesiä pantiin niitä siihen että ne kanssa sekaan että ne ammeisiin laitettiin ne lähdettiin uudelle reissulle telireissulle tuonne Perämerelle päin - peremmäksi vielä
jaa mikä se tämä ensimmäinen reissu oli nimeltään
se oli jalkajääreissu kevätreissu oikein ja se sitten oli telireissu oli sitä jäljempää sitten silloinhan yhtenä vuonna me saimme kaksi aivan lastia niin kun sillä kantoikin vaikka se kantoi - parisen tuhatta kiloa suunnilleen se vene niin kaksi lastia niitä traaneja sekin silloin ja silloin vuonnahan oli niin äärettömästi hyljettä sitten tuota tuolla perempänäkin että se oli aivan mahdotonta niitähän me ammuimme kahtena päivänä ainakin kaksikymmentäviisi kappaletta ammuimme päivässä joo tähän - ja olisi kai niitä saattanut yölläkin vielä ampua kun olisi viitsinyt kun ne makasivat yötä päivää tuossa tuossa oli kaikkein parhaat hyljejäät tuossa Sarvesta Lettoihin taisipa olla Sanskeriinkin asti jos ei ollut sivukin niin siinä oli niin kovasti ja veneitä oli kyllä kovasti mutta kun sitten oli - niissä oli niissä oli noita vaasalaisia ja vaikka mitä niissä veneissä niin sitä oli niin kovasti sitä en minä ole koskaan nähnyt niin paljon niin kuin sitä noin meni jäälle niin sai ampua ne ammuksensa mitä oli ottanut matkaan ja sitten tulla pois siitä että eihän että mistä heitä lie silloin ollutkin kun ne kaikki sai niitä paljon
kuinka kauan se jalkajääreissu kesti
no se eihän se kestänyt muutamia viikkoja minähän pääsin aina pääsimme tuota tavallisesti kolmen neljän viikon perästä tuota maihin kun sitä mukaa kun - jäät sulivat ja nämä rantajäät aukeili niin me tulimme maihin käymään ja tyhjensimme lastimme ja sitten laitoimme ne entiset korjuuseen saaliimme ja uudet eväät otettiin ja lähdettiin toiselle reissulle se kanssa oli joitakin viikkoja jonkun viikon se siitä riippui kuinka saalista oli ja jääsuhteet oli mukavat siitäkin se telireissu ja ja pitkään jäitä kuinka pitkään oli jäitä sitä nyt ja mentiin tuonne aivan perään aivan tuohon tuosta Iin Runneista ja sieltä kierrettiin aivan perempääkin vähäsen ja ja sittenhän täällä sitten Ruotsin rannan puolta kanssa kuljettiin sinne Malureihin ja aivan ja ympäriinsä missä sattui aina haettiin semmoisia jäitä jotka olisi hyviä olleet hyvä pyytää kanssa
no miten se telireissulla oliko se vene aina selvillä selvässä vedessä
selvässä vedessä minä en ollut kyllä että olisi muuhun vedetty monestikaan jään päälle se sitä niin no on muutaman kerranhan me olimme näemme nyt kun minä muistan sen sen paikan kun me otimme täällä jäälle se oli kai olisikohan ollut - Letonkarin kohdilla se oli oikein hyvä jää ja me luulimme että siinä nyt on meille kauaksi aikaa pyyntijäätä se oli kai se oli ainakin syltä vahvaa semmoista pieksua ja me siinä jonkun verran päivässä saimme ja sitten tulikin niin hullu juttu me olimme hyvin jo saaliininnossa meitä nyt oli veneitä niin paljon siellä kun niin piti aina kiikariin vähän ajan päästä näkyi siellä vaan me olimme niin säännöllisesti siinä matkan että kaikki saivat pyytää niin mukavan matkan päässä ja tulikin sitten tuota semmoinen merestä päin rupesi tuulemaan ja ajoi meille semmoisen jäälosun pahaa eteen ja siinä jo niitä jotkut jo meni pois se jo tuuleskeli jonkun verran ja no mehän jäimme yksistään siihen sitten sen seutulaisista sen sinne takaisin suojaan kun se rupesi särkemään merta se oli pyhää vasten yö ja vaikka oli niin kauhean krouvia - se jää mutta se sinne Perämerelle ottaa niin suuren sen aallon niin kun se rupesi murtamaan ja eihän siinä muuta keinoa meillä ollut kuin paeta hiljalleen me panimme seilin keulaseilin panimme veneessä päälle ja - perämaston panimme aasiksi että sitä saatiin taluttaa ja aina tyhjensimme sitä tavaraa vähäsen noihin jollaan ja kelkkaan ja kelkkahan oli kanssa välttämätön minä aina pukkasimme sinne pakoon sitä mukaa kun se se aina oli joku hempuvan telikon päällä vehkeistä siinä vaan kun se oli eihän se mennyt uppiin kun se oli niin paksua jäätä ja me sen yönsydämen siinä veivasimme sinne mutta se rupesi vastaan siinä johonkin kariin se jää siinä lähellä lähempänä maata ja tuota se teki ison halkeimen ja sitten panimme sen halkeimeen ja sinne menimme ja siinä se sinne kariin se oli siinä vähän ulkopuolella ja sinne sitten sen suojaan menimme ja sitten taljoilla vedimme siellä häätyi olla taljat kanssa joilla pystyy vetämään veneen ylös niin jos hätä tulee vaikka mihin että niin niillä sieppasimme purimme ne - saaliimme ja sinne maalle ja - vetäisimme - veneen kanssa kuiville ja odotimme niin kauan että se sehän särki sen meren ja me saimme lähteä Luotoon sitten ne pois sieltä se se oli semmoinen mukava seikkailu vaan ei mitään vaaraa ollut silti ei olemassakaan kun oli niin lujat jäät että ei olleet suppojen sisään saanut kääriä meitä niin että semmoisia sitä tulee vain sitä
no sitä silloin telireissulla sitten tavallisesti oli vene meressä
meressä se oli aina tavallisesti
miten siitä lähdettiin sitten pyyntiin
no siitähän sinne jäähän sitä aina - alapuolella jäätä tavallisesti oltiin siellä kun tuulen alapuolelle mennään jäässä että se ei saa se ne ei hylkeet tiedä mitään siitä että sehän eihän sitä yläpuolelle saa mennä tuulta se pitää alapuolella tuulen olla kun se on jonkun laajuinen jää kun se - niitä haeskellaan niin aina tulee alapuolelle pitää mennä siihen jäähän ja jollallahan sitä mennään jo siihen ne pyyntimiehet pyytäjä ja toinen ja vaikka kumpikin lähtee pyytämään se kolmas mies jää veneelle ja vaikka on neljäkin niin niitä jää veneelle veneelle ja ne tuota sitten tulee hiljalleen siihen jäähän jos siinä näyttää että passaa tulla että ei ole mitään häiriöitä tee niille pyytäjille sillä lailla se siinä sitten järjestyy se asia
no minkälainen se ajopuu on
no se on se on semmoinen semmoinen vähän niin kuin suksea - muistuttava vaan se on pidempi paljon ja sitten semmoinen monenkohan olisi sitten ei se ole ei se taida kahden sylen mittainen olla minä se on vähän lyhempi taitaa olla - että parin sylen jotakuinkin se on mittainen kyllä se on kaksi syltä pitkä siinä on semmoiset se kun tehdään niin se on vähän siitä keskipaikalta tuota niin korkeampi ja se on vähän joustaa niin kuin suksikin pikkuisen sen pitää olla olla vähän vähän sujahtava se on niin - tavakkaampi semmoinen että se vähän sujahtaa ja ja tuota ja keulanpuolihan saa olla vielä vähän hienompaa ja siinä on sitten se tuota semmoiset haarukat jossa pyssy on - niin se on kaffeliksihan ne sanoo niitä täällä ne on se on ruotsalainen sana kun se haarukat on siinä on siinä - etummaisessa on semmoinen rengas jossa on pyssy ja sitten siinä ylhäällä on ampumahaarukka vielä ja toisessa oli vain paljas haarukka siellä - ihmistä lähemmäisenä ja ja siinä on se pyssy kokonaan ja sitten on tehtynä kun tehdään ajopuu niin siihen pitää kun messinkipelti - pannaan niin siihen pitää panna vaate rakoon semmoinen jonkun vahvuinen vahvempi kuin liina kappaleen olipahan tuo vaikkapa on tiheää säkkiä semmoista jotakin sellaista ja tervan kanssa pannaan niin se tapaa sen äänen kaiken niin että ei tuota siinä ei se ei kuulu se mikään kuuluvaisuutta ei ole että ei se minkään helistimen kanssa siinä tulla sitä pyytämään niin se ei se ei siedä sitä että siinä kuuluu mitään semmoisia joutavia ääniä niin ja siinä on sitten peiliksi sanotaan sitä siinä - edessä kaikkien etummaisena täällä niin semmoinen liinasta tehty se on on nykyään että semmoinen lyttyyn lyötävä kääräistään semmoisia kun pussiin pannaan noin väliajoiksi siinä kun ei tarvitse tuota ja siinä hölsteriksi sanotaan sitä pyssynsuojainta siinä minä ainakin olen pitänyt ja kiikarin siellä ja niin ne moni muu pitää sen niin se on siinä ja sitten jos tarvitsee niin se on aina siinä että niin jos häätyy niin lakealle panna sileälle jäälle niin pistää sen eteen siinä -- itsensä varjoksi että ei näin se huomaa niitä kädenliikkeitä eikä mitään eikä ja päähän pitää pitää välttämättä aina vakaisena että sitten ei saa nostaa eikä heiluttaa se pitää hyvin hitaasti liikuttaa - itseään se ei sitä että ei joudu kiireitä liikkeitä tee millään millekään päin silloin kun on lähempänä sitä pitää - sen se huomaa vakainen liike aina välttämätön sitä pyytäessä että sitä niin kuin petoksella pitää reistata pyytää sitä että pettämällä sitä että
no minkälaiset kamppeet pyyntimiehellä on
no ne on valkeat vaatteet noin päällimmäiset housut ja lakki on valkea aivan turvakoista lähtien - pusero päällä ne on päällimmäiset mutta ne on hyvä että on - öljyhousut siellä alla ja öljytystä vaatteesta ja pusero kanssa alla sitten ne on mukava siihen aikaan ei ollut niin eikä ne menestykään oikein pitkävartiset siellä alla niin vaan en sitä kun ei minä niin syviä vesiä kahloita niin nahkaa - ne kengät oli pohjatut kengät saisi olla aina siellä että se ei läpäise jää jalkaa pohjien alta - kun se on kosteaa aina se maa siinä kun se on jää märkäähän se on päivällä niin se on semmoiset minä ainakin tykkäsin ja niin ne oli siihen aikaan kun - näillä - tämänseutulaisilla kaikilla melkein vaikka öljyvaatteita ei kaikilla ollut mutta meillä olivat vain jos ei aina - jollakin olivat
no miten se liikkuminen sitten tapahtui sillä ajopuulla kun lähdettiin veneeltä
no se sehän potkitaan sehän noin - kun ei ole mitään niin potkitaan se on joutuisaa se on se piikki kädessä ja ei muuta kuin toisella jalalla potkaistaan ja toisella seisotaan sen jalan jalan päällä ja toinen aina siihen päälle turvataan ja saattaa sillä kun on kaljama niin vaikka pukkii aivan aivan tuota niin seisoo kummallakin jalalla ja vain pukkii sillä piikillä sieltä jäästä niin kyllä se huilaa kovasti se on se on joutuisaa kulkua kun on hyvä vyöri mutta eihän se menesty kun vain on paha telikköjää sehän paiskoo niin pyssyä että sehän menettää vaikka käyntinsä kun vain tuota että tähtäimet liikkuvat vaan noin kun on sileää silloin siinä ja sitten kun on lähdetään pyytämään hyljettä kun se päästään se se kun kiikariin nähdään nähdään niin sitä pitää kiertää ensinnä alatuulen puolelle se on siellä kaukana jo ja sitten kun lähtee niin sitähän saa mennä lähelle ja sitä kontallaan saa mennä alkumatkaa pitkän matkaa sitten siitä mennään aina matalampana ja matalampana ja sitten mennään sen lopusta aivan mahallaan hyvin tai vähän kylkilyngällä minusta se on muka paljon helpompi ei sitä rinnat ei tahdo kestää niinkään mutta kun harjaantuu vähän kyljellään tuota minä olen kyllä oikealla kyljellä aina ollut vähäsen aina siinä niin se on helppoa sitten ja vasemmalla kädellä hiljaa lapellut menemään siinä ja että päässyt lähelle sitä
kuinka kaukaa sitä pitää panna - panna pitkälleen
no siinä on se riippuu usein siitä kuinka se - on valpas se hylje sen kun noin näkee se että se rupeaa vahtaamaan ja ja sitten vyöristäkin kun on kun on suojaa vain sattuu teli eteen ja - saa sillä lailla pyytää niin vaikka menee kun on niin korkea teli niin vaikka kontallaan menisi loppuun asti mutta sitten kun on aivan sileää niin sitä pitää matalana mennä semmoista se on että sehän se on se tilanne se määrää sen miten sitä pyytää pitää minkälaisessa se on paikassa joo kun se on vainen vainen kun on telikossa niin se on hyvin helppo pyydettävä siellä ja saa varsinkin siinä telikon suojassa kun saa mennä ja sattuu olemaan niin lähellä että pääsee siitä ampumaan kun sekin on varovainen kun vain on semmoisia jäitä se tahtoo mennä sinne sileälle paikalle ja lahoon sitten loppuajasta aina se - haeskelee semmoisen lahon paikan jossa se on että se pitää siellä julkiselta pyytää se loppuaika sitä
no se makaa aina noin reiän lähellä että se on valmis menemään
- aina aina se on kyllä se ja sitten kun se pitää huolta sen näkee kun sitten kun se on oikein aransorttinen niin joka aivan turvallaan sekauttaa sitä reikäänsäkin että onko se selvä ja ja taas katsoo tuota pyytäjää kun se tuota pitää vikaa että on se huolella kun silloin kun se on - että sattuu semmoinen tyven ilma ja muuta ja pitää oikein passata sitä niin kyllä se monesti että lähteekö hän vai eikö hän lähde tuosta tuo jo ja laittelee itsensä siihen ja se on - silloin se on hyvin täpärällä että ei saa mennä ampumaan pystypäiseksi eli se lähtee valumaan että se pitäisi tällätä että se panee sen päänsä alas siinä niin se ei se kun siitä paiskaa sitä päätään alas sehän lyö niin kun eteenpäin huilahtaa kun se on myötäkarvaan sinne vielä reikään päin kovin pystypäiseksi siihen vain niin että se on paras että vähän alapäiseksi ampuu sen siinä niin se paremmin jää sekin on siinä sitten on vähän huolta siinä ampumisessakin silloin viime aikoina alkujaan - alku tuota keväästä sillä ei ole myöläkkä niin se reiänlaita niin se ei ole nuukaakaan tuota se jää paremmin siihen sillä ei ole sitä semmoista luiskaa siinä laidassa niin paljoa että se olisi vesi syönyt ja mitenkään
ja se pitää odottaa että se päänsä painaa alas
niin vähän se on parhain että sen odottaa että se vähän niin kuin rauhoittuu ja panee siinä vasta sitten ampuu jos se kun se on niin korkealla se pää kun se katsoo kun se niin sehän - voi se pään paino paiskata sitä sinne reikään se vaikka se kuinka kuolisi niin se lähtee hiljaa - juoksemaan sinne reikään päin eihän sitä tahdo keritä kun sitä on sinne toista sataa metriäpä sitä on aina melkein että harvoin sataan metriin asti pääsee se on aivan harvoin enää nykyään ei eihän - nykyisillä pyssyllä maltakaan niin kauan passata sitä että vaikka kyllä kai se nytkin joku kestäisikin vain että sitä pitää yrittää senhän siitähän sen kun harjaantuu silmä niin sen melkein mittaa niin ainakin kymmenen askeleen päähän noin noin vasten aurinkoa - eli siinä jotenkin sivulle niin sen matkan niin se useinkin hylkeen väristä ja turvan - siitä muodosta ja kun se ne rupeaa ne partakarvatkin näkymään tuonne kylläpä ne sadan metrin seutuun rupeaa näkymään ja silmätkin vilahtaa sitten siihen lähelle lähelle sataa kun vain silmät rupeaa näkymään niin se on hyvin - hyvä se on ei saa se on hyvällä kudilla että pakkaa olemaan alle sadasta metristä että joskus joskushan se että ei kun myötäpäivään pyytää niin peijaa mutta se on sitten ampuminen kanssa sinne niin hyvää että se sinne näkee kanssa sinne paremmin niin se se tuota se niin tuota sen saa silti sinnekin vaikka se menee pariin sataan metriin ja vaikkapa jonkun metriä ylikin niin kun se nythän ei ne silloin kun minähän en ole kiikarilla ampunut koskaan muuta kuin vain avotähtäimellä niin sitä ei sillä sen edemmäs ole minä sitä saanut eloksi kuin pari sataa metriä se että se on puolitoista se on ollut - nyt sitten kun nämä uuden ajan pyssyt on ollut niin kuin - keskimitta melkein ja siitä vähän alle - sadan kahdenkymmenen alle ole paljon monesti pyytänytkään niin siihen on jo hyvä tähdätä sille matkalle ei se tuota sen näkee melkein tarkalleen mihin sen pitäisi mennä ja kun on vain - käypä ase niin kyllä se sattuu siihen
no mihin se tähdätään sitten siinä
päähän tai siihen kaulalle kyllä se tuota kun siihen siitä se kuolee se ei jos vain noin siihen - vähänkään käsien kohdalle tarkoittaa se tahtoo mennä vähän liiaksi sinne selälleen sille jää elämää ja sitä ei saa eloksi siihen ei saa jäädä pikkuistakaan elämää se tuota -- jo saa jonkun - kun tuossa jossakin tapauksessa niin onhan sitä - joitakin kertoja saanut kun että on vähän ollut elämääkin niin olen saanut tuota ja saahan ne muutkin kun sattuu se vain että se menee niin tyrmään että se tuota on - niin kuin kuollut että pääsee käsiksi ja mutta sitten vähän virkkuukin
no entä jos se makaa niin pahasti että ei oikein päätä näe
niin no se sehän se on yksi paha juttu kun tuota kun vain on aukaistu kuula niin se pitäisi niin aina katsoa että mihin paikkaan se pää pannaan ja sitten kun ne ei se aukaistu kuula lähde - rikkoo luita niin se se tahtoo melkein olla - epävarmaa se että jos sen - eikä katso vain niin korkealta sieltä ylitsensä katsoisi vaan kun se vain nostaa päänsä niin että saa sinne päälakeen yli selän ampua sillä lailla sitä sitä häätyy reistata tähdätä sitä osaa mutta nuo pitää umpinaisen olen minä muutaman kerran kun niitä oli silloin juuri kun niitä paljon oli niin minä pidin umpinaista niin minä ammuin joitakin sillä lailla että minä täältä takaa päin ammuin umpinaisella ja jäi kun ei mitä se mikä se eihän sitä joutanut passaamaan sitä että niin minä pistin sen pyssyyn ja niin - näkyi se tulevan sekin vaikka sitä se ei on kyllä epävarmaa sillä umpinaisella ampua kyllä se täytyy olla rikottu se nokka siinä ei ole vain lyijynokkaista kuulaa
no vieläkö se kestää niin paljon ääntä että siinä voi pyssyn lukot aukaista kun on hollilla
no se pitää vähän vain niin kuin varuillaan no ei nuo esimerkiksi noin kun kahta joutuu ampumaan siinä saa kaksi se on kaikkein nätein saada kaksi kun noin sattuu että nousee toinen siihen kun toista pyytää ja on juuri kudilla silloin on sillä lailla että pystyy jo yli ampumaan niin ei muuta kuin se on toinen nousussa justiinsa noussut siihen justiinsa ja kun se siinä fännäilee ja se on poispäin siinä reiässä niin ampua hivauttaa sen siinä sen vanhemman niin se ei älyäkään siinä se töllistelee kun se jää siihen vain siinä niin sen saa pistää siinä ja - ja saa ampua ne kaksi sillä konstilla sillä konstilla minä olen aina ne mitä olen kaksi saanut että en minä ole minä olen joukkoon reistannut monesti kahta että jos minä saisin kaksi ja minä olen useamman kerran olen sitä että niin kuin ollut - hylkeitä että on aivan päät olleet kohdastaan että minä kahden pään läpi ammun siinä niin ei ollut tullut koskaan kuin se ensimmäinen ei ei se ole minä olen minä on tuota sen ei - olen kuutinkin joutunut kahdesti saanut penikan vain - emältään niin kuin minä että menee kai sen tuo kuula penikan läpi niin pään läpi niin ei ei sittenkään ole että se on siinä jo hajonnut että se emä on jäänyt kummallakin kerralla että se on aivan näkyy olevan turhaa se että se ruveta kahta pyytämään noilla kun vain aukaistu kuula on se ei lähde se ei lähde kahlaamaan sitten kun se hajoaa siihen ja se räjäyttää sen pään palasiksi vain siinä ja ei tuossakin kerran minä olin ensi kertaa siinä - enkä osannut ajatella sitä minä ajattelin että kahlaahan se kun se nyt puussakin menee niin paljon ja se oli olihan se viilattu minulla se nokka että se ei ollut tuo tuo lyijynokkainen kuula niin olimme menossa siinä niin sinne niin siinä ja oli hyvältä kudilta ammuin vielä ja oli se oli iso kuutti siellä niin niin tuota minä ajattelin että minä panen pitkin tuota kuuttia menemään tuon ja tuota se tuohon emä tulee oli isä iso iso koni se emä siinä niin minä posautan no eihän ne - sehän meni se kuuttikin alle no minä menen katsomaan että no mitä laatua se oli kun minä noin hyvältä kudilta ammuin ja tarkalla pyssyllä niin kuutti makasi siinä vedessä kun ei se saattanut uida ollenkaan ja siinäkin oli elämä ja - toinen oli jo mennyt minä vedin sen kyllä jäälle ja piti ruveta tappamaan ei se ollut mennyt juuri se oli tarttunut tuonne ronkkaluihin mihin lienee se kokonaan se luoti ei se ei se pidä ei se päähän se pitää ampua
te silloin selälle ammuitte
niin minä täältä takaapäin juuri vain panin sitä menemään että se menee muka - halki sen ja olin - tuntematon niin siihen uuteen pyssyyni että se kun minä luotipyssyllä niillä vanhanaikaisilla niin ne nehän kahloskeli jonkun verran jos siellä jotakin ampui kun se oli pyöreä kuula mutta nämä kun viilataan rikki se kuulannokka niin sehän halkeaa sillähän sillä onkin niin iso tappovoima hylkeenammunnassa
no entä jos umpinaisella ampuu oletteko te sillä tavalla
se ei ole olen olen olen minä sillä mutta en minä ole kahta ampunut vain yhtä olen ampunut niin näkyy se näkyy se onnistuvan kun sattuu kun sattuu että se päähän menee niin siellä läpi niin - on olen minä saanut umpinaisilla muutaman vaan minä olen niin vähän niillä umpinaisilla ampunut sitähän on ei monestikaan täällä niin ole kun matkassakaan ollut umpinaista luotia kun on ollut reissulla ne että niin se aivan harvinaista että sitä joutuu ja jos yksinäistä hyljettä että ei ole kiire niin kyllä se jotenkin nostaa päätään kun vähäsen jotakin ääntää eli jollakin ja jotakin niin kun on aikaa mutta noin kun on vähän kiire ja on paljon viljaa niin silloinhan sitä ei jouda oikein niin passailemaan muita pyytäjiä kanssa kun on tuossa niin kuin telihommassa jalkajäähommassahan tuota on aikaa
no makaako niitä monesti sitten noin lähekkäin
no eihän makaa sitten kun jäät särkyy ja - railoja tulee ja semmoisia ja teleissä sitten kun niissä on viimeisiä sitten kun on on jo vähempänä jäät niin on niissä samalta reiältäkin useampia parikin nousee ja raolla antaa olla pitkä rivi kun sattuu aivan useita ja kun oli hylkeenviljaa paljon niin niitähän oli pitkät rivit välistä tuolla tuolla tuolla Raaselipallosen seudussa kerran niin niitähän oli minä lähdin sinne tyvenellä kun oli niin tyven niin tuumasin että minä lähden makoilemaan tuon noiden - rakojen varsiin niin siinä kun yhteen semmoiseen paikkaan rupesi nousemaan niitähän oli jos kuinka monta ja sainhan minä minä siinäkin teesasin kahta mutta ei minä saanut kuin sen ensimmäisen sitten minä ammuin useammin ja eikä eikä yhtään jäänyt kaikki meni alle muut
sitten ei kerkiä ampumaan
ei ei se - hyökkää heti ei sitä ja se on niin sitä ei jos kahdenkin lähtee siihen pyyntiin ja - laukaisee kahden niin se on vähän epävarma että tuleeko se molemmilla toisellahan se nyt voi tulla siinä aina mutta ei ne koskaan niinpä me siinä olemme välistä lähteneet niin että se on sitten ainakin siinä kun on ruvettu ampumaan että ammutaan toisella ja sitten se on varmempi että tulee niin
sitä pitäisi niin yhtä aikaa laukaista
se pitäisi ne pitäisi justiinsa laueta eikä melkein se pitää aivan justiinsa
no onko teillä monta kertaa sattunut että olette noin kaksi saaneet juuri sillä tavalla kun nousulla toinen on
olen minä useampia en minä häntä niitä niin paljon muista mutta olen minä useampia kertoja saanut sitä tuossa mutta minä en ole jalkajäissä saanut kahta kun täällä - telleissä siellä kun on - ollut niitä kun niitähän on enempi liikkeellä siellä tuolla perillä hylkeitä sitten loppuaikoina olen minä siellä saanut joitakin kertoja saanut sillä lailla on ne jotkut saaneet sanoa että he on saaneet että ei ole toinen mennyt alle vaan se ei ole minun kohdalle sattunut sillä lailla ne on aina mennyt toinen alle alle kun minä olen vain sillä lailla on kun se toinen on justiinsa sattunut tulemaan niin silloin minä olen ne saanut ne jokaisen mitä olen saanut että minä olen siinä kiirehtinytkin oikein sitä ampumaan sitä vanhempaa joka on ennen ollut ja sitten sen - toisen on kerinnyt pistää panoksen sinne ja laukaista sen
no siinä pitää kiireesti hyökätä sitten kun oli laukaissut siihen reiälle
niin ja noin jos epäilee että se tuota niin sitä ruukataan melkein aina mennä kun se on niin ilkeä se rupeaa kun se - kevät aurinko paistaa niin niin tuota se rupeaa niin ja siltä veri juoksee siitä päänpohjasta ja se niin kuin sulaa sitä jäätä siitä se veri lämmin veri niin se siitä rupeaa - valumaan sinne alle että se on parempi että siihen menee hetimiten käsiksi vaikka on on minulla sillä lailla lailla jäänyt monta kertaa että en ole käynytkään ja mennyt sivu ja pyytänyt toisia tai olen on yhdenkin kerran oli tapaus täällä niin että kun minä pyytelin semmoista riutikon laitetta ja siinä oli siinä lakealla hylkeitä ja minä niin kuin siellä riutikon sisässä hylje on no minä havaitsin ja aivan päin minua ja niin lähellä minä nousin vain istualleni siitä ja siitä telin päältä ammuin ja se tuota se minähän päälakeen justiinsa tarkoitin sitä siinä kun se olikin että siinä ei ollut sitten sataakaan askelta niin lähellä oli ja se suoraan huiskahti tuli ja minä näin että kyllä se kävi ja meni ja se meni sinne sekaan ja se nousi sillä lailla että turpa nousi ylöspäin ja se jäi näkymään siihen reikään mutta kun se oli niin lähellä se toinen siinä - lakealla niin minä pyysin kuitenkin sen niin kuin ei lähtenyt pois ja - annoin sen jäädä siihen ja sanoin että eikö tuo mahda pysyä että en - malttanut siirtyä että jos se huomaa se toinen minun liikkeeni niin minä ammun sen toisen siitä ja sitten palasin vasta ja kun sain sen - vetäisin sen reiältä jo aloin potkia sen toisen tykö niin siellä se oli vielä se oli joo niin turpa kokonaan vedestä pois ja se oli niin hyvästi pysynyt päällä se mitenhän lie niin sattunutkin ilmaa vetäisemään harvoin se niin - mukavasti jää että kun kohoksi jää pää ja ei eikä siinä ollut mitään aivan noin otsasta mennyt ja pitkin ruumista mennyt se luoti
ja se on sitten siitä kiinni niin kuin te kerrotte juuri että miten sillä sattuu ilmaa olemaan sisässä
niin siitä niin joo sillä sattui olemaan ilmaa keuhkoissa ja sehän jäi siihen killittämään niin veden pinnalle siinähän se onkin se - että sattuu vetäisemään sen hengen ja sattuu että se minä en tiedä että tuleeko se henki pahemmin kuin jos se kyljellään on eli selällään niin ei kun se ei koskaan pysy se tuota - tuota pinnalla kun se on vain se on aina ollut noin - mahallaan että hartiat ylöspäin jotka se tähän se tuossa reikään valuu ja sitten ne pysyy jään päällä eli veden päällä että on siinä joku taika siinä siinä ilmassa miten se on laihakin hylje pysyy siinä sillä lailla tarvitse olla niin lihavakaan lihavahan on parempi pysymään paljon tietäähän sen traanihan sen kantaakin jos se kun vain oikein lihava on että se ei joku pääse pohjaankaan
no kuulkaa mitä hyljettä se on tämä jota täällä on
se on - tämä on tämä tavallisesti tuota joka täällä perässä on tätä kiehkuraishyljettä norppaa eihän täällä ja on täällä hallejakin vaan olenhan minä niitä nähnyt vaan minä en ole onnistunut saamaan ja ja nähnyt paljonkin vaan kun minä olin oppimaton niitä pyytämään ne olisi pitänyt sillä lailla pyytää eri lailla ne oli niin suurissa - laumoissa siinä semmoisella telikolla tuossa rinteellä ja niitä oli niin äärettömän ne telit lastissa makasi ja ne huusi kuin leijonat siinä ja nostivat aina päitään kaikilla pää pystyssä yhtä aikaa ja huudettiin ja no mehän nyt kyllä olikin niitä tarpeeksi saatu ja se oli juuri se vuosi kun meillä oli muitakin hylkeitä kovasti niin me lähdimme soutelemaan silti niiden tykö että saa nyt nähdään miten se tuo käy mutta kun eihän me osanneet että olisimme teliä ottaneet tuohon siihen eteemme ja kun ei me sitä tiedetty niin kuin ne - siellä - niiden pyytäjät tekee että sitä olisimme soutaneet vähän niihin päin kun se oli tyven ilma ja ne kun on kesyjä ne hallit niin ja menneet molemmat jään päälle ja ampuneet siitä ja oikein hyvästi nähneet niin no se pikkuisen jäiden väliä siinä se kaveri tuumasi että ei muuta - ammu siitä käden päältä kun ei me olimme jo hyvällä kujilla ja aivan aavalta mennä tellistelimme sinne soutelimme sillä jollalla no se kävihän se siihen muutamaan siinä keskellehän minä ammuin sitä että kun se oli siinä keskellä lauttaa niin veri sieltä lensi kuin kovasti mutta eihän se kuollut sen mihin lie sen ruumiille käynyt ja niitä tuli sitten sieltä telleistä jos kuinka kovasti meitä katsomaan vaahto kävi - kaulan ympärillä kun ne - uida porottivat meitä kohden mehän me siihen telkarille mentiin ja eihän se pysyneet se kaveri ampui heti kohta siihen kun tuli hyvin lähelle aivan lähelle ja se pää meni aivan riekaleiksi siinä - läsähti kun se löi haavoin siihen niin ja siihen jään päälle että ne resuja tuli siihen - niin ei ei muuta kuin lähti - ei me kerinneet vaikka emme muutaman sylen päässä ei käsiksikään niin sinne se vajosi heti pohjaan ei ne tuota ei ne pysyneet päällä ollenkaan ja se oli meillä niin se homma se sen - semmoisen hyljelauman pyynti aivan me olimme oppipoikia siihen ei me osanneet pyytää niitä olisi ollut kovasti ja ne meni sitten menojansa
nekö oli laumoissa hallit
laumoissa kauheissa laumoissa näkyi olevan se jo kuului se niiden ääni kun se oli tyven ilma - kuinka kauas kun ne huusivat siellä ne oli tuossa Kraaselipallosen seudussa se rinta kun oli se jäänrinta niin se oli niitä oli mahdottomasti
miten ne pyytää niitä
niitä - halleja niin minä sitten kuulin vanhoilta hyljemiehiltä että kun me minä me selvitimme että tuota meille kävi niin - köyhästi että ei me osanneet niitä saada yhtään vaikka minä en tiedä ne aina kehui että niitä kun pääsee pyytämään niin niitä saa monta että ei me onnistuneet saamaan yhtään niin ne sanoi että teidän olisi pitänyt mennä vain sitä teliä joku teli ottaa ja ei muuta kuin sitä sen suojassa soutaa soutaa sitä se kun lähtee faartiin se teli kun tyvenellä on tyven on niin se - huilaisi niitä lähelle itsestään ja nousta siihen jäälle ja sieltä rinnakkain ampua niin paljon piiskata niin paljon kuin olisitte kerinneet siihen niin olisihan olisittehan te saaneet niitä mutta eihän me osanneet sitä tehdä ne menivät kun takaalaahattavat pyssyt niin olisihan niitä kerinnyt kun ne oli siinä isolla jäällä niin aivan useamman kerran ei ne niin joutuin siellä laukanneet jäätä se on hyvin hidas sitten se on menneet vaikka meneehän se kun se vetelee käsillään niin vaan eihän sillä jaloista ole turvaa muuta kuin käsilläänhän ne nykii itseään
no onko se isompi tämä halli
on se on pitempi suuria ne on paljonkin suurempia kun olemaan rupeaa ja se on kokonaan eri - mallinenkin sillä on se pää semmoinen pitkä ja vähän semmoinen rumempi eläinkin ja se on kokonaan - semmoinen solakkaruumiisempi pitkäkaulaisempikin se on muuten päin että se on solakampi
no onko ne vanhat täällä pyytäneet halleja
niin on - on kai tietenkin ne pyytäneet täällä Luodossakin vaan minä tuota tiedä ne on niin en tiedä on kuinka ne on tuolla jäissä saaneet niitä kun se on ne vanhan ajan pyynti ollut semmoista niin tuota kiviltä ne kyllä on ampuneet niin kuin tuolla Raaselipallissakin kulkeneet ampumassa vanhat ja muualta sitten keväällä myöhään mutta kun se on ollut silloin vanhaan kun mitä vanhat kertovat niin se on ollutkin semmoinen malli kun ne oli niillä vanhanajan pyssyillään niillä raskailla niin kun se on ollut hihasta se kulki sillä kun ne on kelkassa pitänyt kuljettaa se - ajopyssy kun se oli niin - semmoinen - hankala vehje niin eihän sitten aina sen aikaa kun pyysi niin se oli se niissä - siinä ajopuussa niin ne on ne on tuota sen lihat ja kaikki tuoneet maille ne on syöty sehän sitten - kotisaaressa suolattu ja syöty ja - traanit on myyty sehän se nykyään - sitä ei kannata pyytää kun ei ole traanin ostajaa enää niin ennenhän - kun se Åström oli tässä Oulussa ostajana niin sitähän sai kaupaksi traaninsa ja päärahahan se olisi nyt siinä turvana mutta kun ei ole maalaukseenhan se olisi hyvää ulkomaalaukseen se oli hyvin lujaa kun maalaa vain sillä noin huoneen sillä jos varsinkin punamultaa panee siihen väriksi niin se on se on pitkäaikainen kymmeniä vuosia ei se kestä tämä muu maali kuin vähän aikaa vain omassa tarpeessa eihän sitä sen tähden kannata lähteä monenkaan sinne
no äänteleekö se tämä norppa millä lailla
- se vähän urraa se urisee se pikkuisen noin kun se kun noin pyytää varsinkin niin tuota ja toinen yrittää siitä reiältä niin se ei päästä sitä kun se on siinä niin kuin vähän hermostunut kun on pyytäjä niin urisee se ja kun minä luulen kerran että se urisi minullekin se olikin jo ilta hyvin myöhäinen niin kun se se aina tavasta urisi ja sehän ammutti itsensä se oli jo aurinko meinasi laskea tehdä se oli jalkajäissä niin niin että minä en huomannut sitä toista että yrittikö siitä reiästä toinen että se sille olisi äännellyt vai miksikähän se urahteli joitakin kertoja ja minähän sain sen ampua sitten siinä kun minä olin lähellä ja otin sen lujasta minä hitaasti menin sitten sen lopun matkan se oli tyven ja ja minä makoilin ja kulutin aikaa tätä ei pitäähän se koettaa ottaa tuosta ja se ja minähän sain siitä sen että kuului - urisee se ja on siinä jäällä kun niitä on enemmälti ollut niin kuullut välistä että se niin kuin urahtelee vähän vaan sehän tämä tuo niin kuin halli aivan huutaa isosti niin kuin hevonen melkein olisi
kuuluu kauas
kauas kauas ei se näykään ollenkaan siellä jäässä niin se ääni kuuluu se - se huutaa
no eikö se siinä henkitoreissaan pyri kiinni tarttumaan tuo norppakin
no ei se ei se tuota juuri kun se tulee ammutuksi niin ei eipä se ei sitä tahdo niin henkitoreissaankaan niin eihän sitä muuta kuin rääsypyynnissä kun verkolla pyydetään niin siinähän se on että kun se saa jostakin kiinni onhan meillä rääsytkin olleet ja on olemassa tuolla meillä nytkin että verkolla pyydettiin
jaa
niin siinähän se kun vain saa jostakin kiinni että ei saa sitä selälleen niin se oli luja vetämään häätyy pukata takaisin päin että se löysää jos se saa sieltä jostakin sieltä veneen alta kiinni niin niin että se noin eihän se arvaa sitten kun se lipsahtaa -- kynnet pois niin senhän tuota saa vetäistyksi ja varsinkin pyöräytetyksi tuota toisinpäin selälleen että ottaahan se kiinnikin
se on kumma kumma että se sieltä isosta merestä ruokansa löytää tuo
on se mutta mutta mutta se vain löytää sieltä no sille kelpaa ja se vähän syö silloin makuuaikana hyvin vähän on joissakin joissakin on kun se syö noita kahaskaisia ja kaloja että onpa onpa joskus kun joskus kerranhan aukaisimme kun oli - mahalaukku sillä täynnä niin kun se oli aivan isoja ahvenia sillä oli päineen syönyt ahvenenkin päät oli olihan se nyt muuta purrut vähäisen sillä oli huonot hampaat sillä näkyi olevan niin että miten se niin iso isoja - isonlaisia ahvenia missä mistä se oli saanut ne ahvenet kiinni kun se oli tässä Marjaniemen edustalla meressä niin kun me aukaistiin kun me välistä otettiin maksoja maksaa ja tehtiin maksapaistia sehän se on kyllä syötävä siinä siellä sitten siellä ruukataan kun vähemmän saa niin aina se ottaa siepata se ja niin kun sillä oli sitten siinä - mahalaukussa niin paljon tavaraa ja siinä oli ahventa ja kaikkea se oli niin kuin se jossakin kalakassalla käynyt lieköhän ollut jossakin että tuo että olisikohan uinut niin pian että käynyt tuolla etelämpänä jonkun pyydyksessä ja sitten uida porotti sinne pohjoiseen päin ja tuli tuolla jäälle ei suinkaan se nyt muualta ollut niin kaloja saanut sisälleen sehän on kun rysään menee hylje niin esimerkiksi kraaseli ennen niin siellä sehän oli aivan kuinka hirveän täynnä sen suolet sitä kalaa nehän oli entiseen aikaan suurena vitsauksena että ne ne kun repivät rysiä ja ja jos lohi meni verkon silmälle niin piti pitää huolta kaksikin - kertaa päivässä silloin vanhaan aikaan piti kokea että ei ne saaneet vain ne repiä niitä vaan nyt ne on ollutkin rauhallista kun on ollut tämä pääraha niin ne on vähentyneet ne hylkeet
no se pakenee sitten viimeisten jäiden mukana tuonne Perämerelle
niin niin se hakee niitä se kuulemma makaa silloin kun sitä kutistaa niin jään päällä silloin karvan vaihdon aikana se sillä on - tuota tuota niin tarkoitus siellä sillä tietenkin ja ne sehän rappaa itseään siinä jäälläkin kun - seuraa niin siellä kutkuttaa kun karva lähtee irti ja uusi tulee siinä on semmoinen niin kuin parkki siinä ihossa joka - muuttuu kanssa siellä kun siinä on - reiällä useampia päiviä maannut siinä on semmoista ruskeaa lähtenyt sen ihosta
no se sitten tulee taasen sieltä takaisin tänne
joo se sitten menee ei sitä ole täällä enää taas olemassa tähän aikaan suinkaan montakaan ne on mihin lie menneet tuonne mereen ne on tuolla ulompana merellä että vähän niitä näkyy
ne on ihan saarettomassa meressä
niin kai ne on ne - ne nukkuu veden päällä ja tietenkin eli missä he nukkuu ja niitä ei taida hyvin painostaakaan niin se näyttää että melkein ne yötä päivää on hyvin valppaita mitä jäällä näkee aivan se on aivan harvinaista se on siellä kai ne on tuolla meressä ei suinkaan siellä ole tuota mitään paljon jos siellä on rannikolla joku saari mutta ei suinkaan niitä niihin mahdu kuin määränsä ja hallit kai ne käyvät jos käyvät on täällä vain halleja niissä saarissa makoilemassa
vaan ne on sitten silloin keväällä ne on yötäkin jäillä
on on siellä tuossa kun viimeiset jäät on niin se on sama niitä saa ampua yötä päivää kun vain jaksaa silloin viimeiset jäissä se on aivan yhdentekevää kun vain jaksaa ampua niin kyllä niitä saa silloin saa saa ampua että ne makoilee yölläkin se on se kesäkuun puolella on kerran oli niin pitkään tuossa jäitä tuossa edustalla niin se oli jo kesäkuun puolta ja ne on niin ne on hyvin laihojakin siihen aikaan tahtoo olla niin niin me monta päivää ammuttiin että yötä päivää me ammuskeltiin ei me paljon vain joitakin saimme aina yöllä ja päivällä semmoisia pieniä pallukoita oli enää siinä niitä se oli viimeinen köyte tuosta kuinka kaukaahan lie pohjoisesta tullut ja pitkälti etelään myös se oli sen koko keskimeren köyte siellä siinä niin me siinä olimme se ei paljon liikkunut virta vei vain tuonne etelään päin vähän vuorokaudessa niin niin siinä oli niitä semmoisia jollalla siinä soutelimme isoveneen kanssa oli siinä aivan irtaallaan jonkun telin laidassa oli vainen ankkuri siinä kiinni ja niin mehän monta vuorokautta ammuimme ja olisihan niitä vielä sittenkin - tuota ollut vaan minä en se tuumattiin että lähdetään nyt pois jo ja - kesäpyyntiinkin jo vähän kiire että - kalaa sitä piti ruveta pyytämään sitten
no minkälainen se teidän ensimmäinen hyljereissu oli kuinka te olitte vanha silloin
no en minä tiedä kun minä liikuin tuolla jäällä kunhan minä muistan oikein vuoden päälle sitä miten minä olen siinä minä olen ollut ollut tuota lähempänä minä minä olen tainnut olla alle kahden kymmenen kun minä olen ollut siellä ensimmäisen - kerran olimme tuolla tuolla telleissä olenhan minä isän jäljissä ollut tästä maalta aivan - pikku poikana että kun minä muistan kerrankin niin olin niin pahainen poika lähdin sinne ja olin sen matkassa kun se kelkalla kulki se sen minä muistan ensimmäisen oikein pikkupoikana olleeni niin kelkka perässä lähdettiin tuonne mereen ja silloin aamukylmäsellä mentiin ja tuota sitten se isä ampui kaksi hyljettä sieltä sieltä merestä sieltä jonkun matkan päästä eihän se nyt kaukana jalkaisin kerinnyt ja semmoinen tykki kun oli siinä - se suuri mahdoton pyssy ja ajopuu vedettävänä ja evääthän ne oli kanssa silloin kun lähti niin siinä on tulikin semmoinen pehmitti sen lumenpäällystän sen eli sen jään ja kylmäsen kun vaikka sitä pidettiin vähän kiirettäkin ja se tultiin lähemmäksi rantaa ja sillä oli ne kaksi hyljettä lihoineenhan se tietenkin se veti eihän ukko siihen aikaan nehän - lihathan piti eihän niitä saanut mereen panna siihen aikaan lihaa niin ne se niitä haalaili riski mieshän se nyt olikin kyllä niin enhän minä jaksanut kun ja sitten oli sitä moskaa minä istuskelin sitten niiden hylkeiden päällä kelkassa ja se isä veteli oli kaksi hyljettä ja täällä rantajäissä kun oli niin vettä kun siinä ja moskaa ja minulla nyt pieni minä olen kai ollut pienempi paljon kun tämähän on jo koulussa tämä tuo -- tuo ensikymmenellä minä olin minkä verran minä lienen ollut siinä - kahdeksannellako olisi ollut jo lienenkö tuota yhdeksännelläkään ollut lyhyet varret oli ja niin se olisi mennyt yli sen niin minä siinä sitten loppumatkaa oleskelin kun se sitten se sen minä muistan ensimmäisen reissun mitä minä olen ollut - hylkeen jäällä
olitteko te isänne kanssa sitten tuolla jo - tai telireissuilla
en en minä ollut se oli jo vanhempi mies niin se en en minä ole ollut siellä ollenkaan se oli kyllä pyytänyt niitä hylkeitä - maalta aina ja käynyt noissa kareissa ja ikänsä - kanssa pyytänyt en minä olen sen matkassa ollut me olemme olleet nuoret miehet siellä aina sitten ja eikä se ole vanhan miehen hommaakaan siellä se on kylmää hommaa paremmin että kyllä se vanhalta paleltuu ne sinne jos vain ne tuolla jalkajäissä varsinkin on niin en minä ole siellä ollut sen kanssa
peritte isältä vain pyssyn ja viran
niin pyssyn mutta sekin on tuota sillä ei saanut paljon se oli niin - kauhean kovaääninen että se kun niin kauas kun näkyi niin ne kaikki ne katosi jään päältä kun se laukesi kerran kauhea ääni ei kyllä se oli kun se oli se kunnossa niin kantoihan se melko kauas sillä pääsi sai puoleentoistasataan metriin ampua posauttaa se oli kantava pyssy vaan olipahan se niin kauhea kanki se oli se uudempaa tekoa että ei hyvin vanhakaan niin se oli kierärihlainen se kantoi
no teidän isä tainnut sillä monet hylkeet ampua
ampui kai se jonkun verran että jonkun kymmenen aina keväisin silloin ennen niin mutta eihän sillä nyt semmoisella - saa maalta kulkiessa niin - suurireikäisellä ja eikähän sillä saa telistäkään monta aina sehän ajaa kaikki pois äänellään ja ja sittenhän nämä pikkuiset nämä nämä takaalaahattavat niin kuin kivääritkin niin eihän ne kuin vähän ääntää siihen nähden ja ei ne osaa sitä pitää minään kun se joka sitten roikkui jälkeenkinpäin se kaikui se ääni niin kauas että
niin kuin olisi tykillä laukaistu
niin se oli niin kuin olisi tykillä laukaissut se oli ei kyllä kai ne semmoista ne nehän ne on niitä vanhan ajan pyssyjä ollut eihän nehän on ollut vielä vanhempaan aikaan piilukkopyssyt joilla ne on ammuskelleet ukot ne ne on värkkejä olleet vasta minäkin sain ostaa yhden niitä se oli ja melkein ilmanhan minä sain sen tuota kun vaan muutatin sen muunlaiseksi sen lukon eikä sitä olisi saanut muuttaa eihän sillä ole mitään merkitystä ollut sillä niin että olisi antanut olla semmoisenaan kuin se oli vaan kun se oli vaan kun se oli muuan mies se oli ostanut sen vanhan ja sitten kun se oli niin hyvänä pidetty ja se oli aivan tarkka kuntoinen vain tähtäsi ja toinen pisti tulitikulla siihen sanottiin fänkkipannuksi siinä jossa oli ruuteja josta se meni se tuli sisään ja johon se piti mutta eihän me sitä piillä saaneet laukeamaan ei millään eikä se oli se rauta johon se olisi pitänyt piikipenen napsauttaa mutta ei me osattu sitä kun sen kanssa värkättiin niin ruuteja kun pisti vain siihen niin tulitikulla toinen tulen siihen niin ja ampui niin sehän kävi vähän matkan päähän ja oli jo oikein suora mutta kun se oli niin vähäkantoinenkin jotenkin se on että kun ne on semmoisilla saaneet hylkeitä ennen sekin on - vekotin
siinä on pitänyt malttaa hiipiä
hiipiä on pitänyt sehän on melkein kepillä pukattavan matkan minäkin kun sitten kun tein lukon siihen laitatin tuolla varsin siihen laitoin että saako sillä mitään niin niin tuota siihen että ei ole kun se oli yhdeksänkymmentäviisi metriä siihen matkaa minä ajattelin että pannaan siihen pyykkikiven nokkaan ja minä ammun siihen niin nelikon puolisko pohjan puolisko niin putosi siitäkin alle vaan sillä minä olen - saanut kauas silti hylkeen minä yhden kerran sen latasin siellä jäällä pitää sekin tässä kertoa niin se oli tuossa Iin Krunnien molempien välillä ja minulla oli se - tuota matkassa vaikka oli paremmat pyssyt niin minähän latasin sen siellä panin panoksiin sen ja - että pannaan tuohonkin panos ja minä tyvenellä menin siihen kappaleen matkaa veneestä sinne ja ajattelin että minä ammun tuon - ilmaan siellä johonkin sen panoksen ja siellä hylje makasi kun minä sitä pyytelin ja sekin oli tyven ja ja minä tuota pyysin ja pyysin ja en minä tiedä siinä tuli semmoinen huono paikkakin siinä jäässä ja se oli kaukanakin olisi ollut kiväärilläkin liika kaukana - oikein oikein ampua minun mielestäni se oli niin kaukana minä sitten sitten tuota ja se tuntuu että se on valhe mutta se on aivan tosi asia niin kuin niin kuin on päivänselvästi niin minä tuota siihen sattui semmoiseen se ajopuu nousemaan näin vähän ylös niin ja sanoin että no minä nyt - laukaisen tuon tyhjäksi ja tälläsin siinä se oli pilvi semmoinen hyvin pikkuinen pilven hattara ja minä tälläsin se oli niin kuin tuonne - Kuivaniemeä kohti tuli siellä siellä ylhäällä ilmassa oli minä - sinne panin justiinsa sitten niin jonkun paljon sieltä metsästä ylöspäin se oli niin sain sen ja minä sen otin tähtäimeen ja - paukautan sen ja minä kuulen siinä kajeessa että mutta mutta se vastasi - hylkeeseen se ei roiu roikunut ja niin kuin moksaus kuului sieltä sitten minä lähdin potkiskelemaan sinne tuota sinne hylkeen tykö niin sinne missä se oli että mitenkähän että vastaisikohan se